Ke'ren kite tomata tomaeren matato apato bank nayuma puyamang ku kite kit icikeren koyamang-yamang rupale kupang ara kumoma te'es ma manilo kupang rupan subulo ore rupan su su tampa putapikiran ore te kopang te ne ti kite maeren makaton apaton mang nga pinauman ne yuma uyamangku are suane' kuma te'es manilau kupang upane kumo ara nahure i kumu masenang na ti nayumae to ku mangase tempo one bank na bank te tampa kite berupan kupang na pai wone sorareo to sopani sopan mangase na i ku mangase melalui bank ti ya'na kure'e te kangan ara one atm na tera marauk Atm te ta ondei atm ya mangakupang kuto ore su-su-su bank ore puyunku otorariwo kuto maraung na kupang te'e wi meral ro subank wo putatia mangase na ti papinaoman ku tea na torario sekolah na torario to un amase umane kumo tera taros ara une kupang mambili na maya-mayan ara suane kumuruk kupan kupang su bang na su sd smp nate mare te matatonle mangase subang na torario to kaman ti'i temme mangase ta tonde bank tan kite to kumangase maeren unde bank na te kupang wi ru tiara de tu rupan su nawiku mangase ore pasolo ne pasolo ne tampa pa kite ma kupang kite rupan sene Nga te kite namakaman ti na one bank ara sua'ne kite mate'es manilou kupang rupan subank uba'ne ara kite nahure'e ike kite tia-tia-tiara mataku sebab bank te tampa kite komangase tiara si pataku tu kupang kuma miasai tep pai to kapawo manku